Homtuu ndayanzaa mkivarah n ng'ombe <hesitation> ng'ombe chigirah ndakiyanzaa nevunehiki namb <hesitation> nayo hang'oo uvenivunyasii wakwizuraa hang'oo sumavetah vunyasii vurah dahv <hesitation> uveninepiagirasii watagaa hang'oo sumahuketahku dahv <hesitation> ng'ombe hisaa hang'oo nanevinduu zirah zilizah vinduu vilelah yakavirii zi ng'ombe zive hang'oo gavirii gavagah sulavugulahku uzie ugulizeku ulivanaa msukuluu dahv <hesitation> na i ngo'ombe no venayoo uzilind <hesitation> vulai ulavaah tajiri kwiri vanduu wav <hesitation> matajirii mkivarah ilakwa maver <hesitation> ilivuwa kinduu chosii wenyekenah ulah hisigoo ulanyolah vakere wazaah hang'oo halah uwagulizikuu mwe ulomb <hesitation> kinduu nawagaga i gas's ulataah avunduu ulomb <hesitation> kinduu masingoo yen hiraah ku i ngo'ombe ivenemanganah malai no venayoo hang'oo no mbolah limenyah lwaah namb <hesitation> mkivarah ndayanzaa i ng'ombe i ng'ombe nindai imbeza tuvere imbeza mitugoo gindii yani nigulize vanaa wazirie msukuluu gulizie kinduu chosii chigirah na uvenayo umanya vuzaa uv <hesitation> mtajirii eee <hesitation> yakavirii i ng'ombe ivenemanganah malai sanah m <hesitation> ukulererah kinduu yakulagaga mbol <hesitation> kutaga hiletah isingoo na hisigoo nuziakulombah avunduu uyav <hesitation> linah uzukemoo singoo lirah unyorah manuwa. Yani noo tanga kutaga maduma gogo gumwigah. himbolea hunyalah himbolea noo tanga kutaga vinduu kwiri hangoo yakanguundah ujagakukulombah vulai utuliaza huvagalah nomalah utagilah maduma utagilah tu zuguzah tutwo vanduu nawajagaa vazia mduuka kungulah imborera uvenaimbolerah yoyoyo niwalombah yai ng'ombe yovoh i ngo'ombe ni ndaii hikonya mang'ana manyingi hekonya imborera uvenayo ekonyah maver <hesitation> unywi ukukonya utilize ugulizeku ugulizeku vanaa ugulizeku vilizi havoo ukolere ko ing'ombe iveo nariziki hindai zinyalah zakukonyah madikuu gogo unyalah kuvaanovemlamu nakinene ulinde vulai ujiehisindani uji <hesitation> mutugo zinenah no lekaulinda ing'ombe hovoo kandi ilakwa hasarah lakini ing'ombe naulinda vulahi mwizira ngenyekanangah kuliko vindii uvenazo mkivarah asante.